Kunax kay yë jedun neyb ko'o xëjkën, në ko'o xëjk xoxëp mëdë jue arroz, yë yëdun wa'atëp yëyëch dun nënëm mëdë ejote, akxaj unk yëyë dun.